A Peroa mety rasain̈a telo zen̈y zôna klimatikin-drô, zen̈y azoko volan̈iny. Misy lera zen̈y amin’ny faritry dezera àby io, <noise> amin’io zen̈y mafana mandava-taon̈o. Aviô amy faritry andin̈y àby iô miôvaôva, misy lera maiky mandomando. Amy faritry amazony àby iô misy malen̈y, mafana ndraiky mandomando koa.